هذي أسهل شي أنك تسلق بيض أول شي حط البيضة <hesitation> في قدر مع موية باردة بعدين حطها عالنار لما تغلي المي خفف النار وحط البيضة يعني يغلي عشر دقايق بعدين خذي البيضة وحطها في ماي بارد يعني عشان ما تكون جاسية وعشان يبرد بعدين كسر البيضة وهيك شذي صار عندك بيض مسلوق.